Dhirbo jum kukuebo lo huwa on wakati Dhirbo man hosi ko ideo Dhirba ho lo yi handirma jum To lo yi no ho loppa ta no no no Dhirpa ta lo loppa ko Dhirbo yi man lovur ta on buko injuman